Loko tamotamo zany e, de voatavo de tamotamo ny lokony. De mitovy amin'ny endrika voangy takeo mi zany hoe loko e lokona zavatra masaka, mamy, misy sirony mamy zany le ahafantarako loko tamotamo. Fa sy voatery hoe lokona raha hafa de lokon'ol, loko sara zany aminahy laky zanak'akôho any arô ka tamotamo koà lokon'izy vô teraka, sara izany.